أتوقع أن الأثنين شعورو- شعوران سيئان جدا أنه بكون يوم زفافي لحالي وحتى جنازتي كون فيها لحالي هي مو أختيارات هي هي حياة لو إنك ما ما وجفت بجانب رفيجك بطفولته بشبابه بزواجه بجنازته وين- وين ومتى بدك توجف معه.